Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny elefanta dia izy na dia hitako hoe biby ahogna be amin'ny biby marobe aza dia tsy mba masiaka fa biby tsotra sady mora ho entina sady izy koa tena mahay mandahogna tsara mihitsy rehefa agnaty rano.